Bueno ät yä yä'ki, yäki nas'käsi ijtutä por que diosistä yak nyä'ijtu, diosistä tzyi'u tenakyu y ijtya äjtyä une', ijtya äjtyä onhko'une, ijtyaju jayata' ä une, tuka ij jayata'mpä ä une pe ät sunyajpa'tzi, ät ä unenhkotata'p pues soy soy principal, pues por que ät cuidatzäjkyajpa't hasta la fecha, ät sunyajpa't sunyajpa't aunque kananhta'map, ijtyaj 'yame pe äj sunyajpa't ä une, yomota'mpä'i jenä't nä'ijtyaj syunyajpa't, jayata'mpä'i aunque ja itpä'yaj yä'ki pero syunyajpa'tzi, jete nyä'otonhyajpa't anhke por telefono nyä'otonhyajpa't y äj une japipä jede jete jä'nä jä'nä nyä'otonhpa't, yomota' ä une' syunyajpa'tzi, ä onhko'une' igual, son metzytyiyä que nta't mas nta't mas tzyäjkayajpapä'i caso pero ät sunyajpa't iguales anhke jetij nta't nä syunyaj, pero ät sunyajpa't ät ntzi'yajpa't lo que nä'intäpä'tzi.